Jii mən fari, me mən farə mo bʊnai, jiiya chii go mwanni, me bən dəmən mo chii a chiim ba miyəm mo kən bʊna mwan a nyiiya miyʊ, kə na bən jar wʊllai ki, ma dai yəm mo ko mwan a kɨng, bəra rə wʊllai? Mwan ka mən nuii ləmmang ka gəng, kə na nʊ mwan da wʊllai yən ki, mədai a chiin mwan kamən farə jaʊtang a gi, bəngge, me mən nəngnga yʊtə rə mwan, bərkə mwan ka tʊgai re, rə mwan gən jii me bən bʊna kaiyʊ, mwan, ko məna yɨga fʊte, bən nya mwan, bənggə me mən fare mo mən bʊna mwan a chiim ba miyəm, jaʊtang a mwan kʊma karo tʊgarang kamən jarə mwan ki, n'nya bona daʊtən wi ki, bən yullo wʊllai, bən yullo ni rə kuniiyu ba tʊgana swiyer, yɨga swiyer na ka mwana fur da mʊn ki, bən nuii ləmmang ka swiyer bənəng, me bən nuii gɨrii, me bən nuii <hesitation> nɨggɨnii, bərkə ba tʊgan a mura kumna swiyer da mʊ bən nəngngan, a bukə nyangngəng, kamən farə notangnga. <hesitation> A hiiwʊn kʊga- kʊgayʊ, bəra ki nya be mwan na nya lii kʊgakʊgaiyʊ wʊn lug- lugi, n'no ki, ka tanən fur, no ki ba tanən fur bəra rə wʊllai, n'gə- ma- n'chiya a jɨnii jaʊriyʊ, n'chiya mwani, toh ka nəngnga a tʊgareg a mura jiiya dəg ki mən farə notang a hangʊwi, mwan kam gən ji gərra, gən jii yotən daai, bərka kʊ nyəngkə me bən chii n'sʊwe mo kən daara koote, na ka kwai we, ka jii bən saʊ mwan gəri nan jabe, fəlla bən nəngngai, fəllan bən saʊ mwan həni, bən yəratən. Yəra we dan kwiiye wa yərang, bəngə mən farə jaʊtang a mwan, jaʊtang mwan n'jii nya, jaʊtang a mwan kamən farə rə kwani, bənggə me mən nəngna yʊta rə jaʊtang a mwan.